Zapon istuare ,zapon ya we tun benuu, abe ba'a ninɛ baya bɛ taa.ba ya da ho dimiɲan tuan cururu. Ba sia ba sinua ra matete, hun ba a tosɛra, ba'a tosɛra. Oyil lena tɛkinolozi zaponɛzi ho dimiɲan to mu veni ɛnɛh ,tomu tetea bɛ ini bonii, abe ba we sɛmi tonu.